ข้อยว่ามันบ่สะดวกปานใด เพราะว่าอย่างบ้านเฮานี่มันเฮาหายาก แม่นบ่ล่ะ

ข้อยว่ามันสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเดะ เพราะว่ามันมาเปิดทางต่างจังหวัดหลายขึ้น

ส่วนมากข้อยจะถามจากอีพ่อกับอีแม่

ข้อยว่าเก็บไว้นำธนาคารดีกว่า เพราะว่ามันปลอดภัยกว่า

ข้อยว่ามันกะมีความปลอดภัยประมาณหนึ่งเดะ เพราะว่ามีกะผู้เดียวที่สิสามารถไปเอาเงินออกมาได้

ข้อยว่ามันน่าสิมีความหลากหลายขึ้น แล้วกะน่าจะเพิ่มความปลอดภัยมากกว่านี้

ข้อยว่าข้อยบ่ค่อยถอนเงินดู๋ปานใด เพราะว่าข้อยมักโอนผ่านแอปธนาคารมากกว่า

ส่วนใหญ่ข้อยถอนเงินประมาณสามสี่ร้อยแล้วกะเอาไปซื้อของปกตินี่ล่ะ

ข้อยมักถอนเงินจากตู้ ATM เพราะว่ามันสะดวกกว่า

เหตุผลหลักหลักของข้อยคือการไปตลาด เพราะว่าในตลาดเขาบ่ให้โอนจ่าย

จากการที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายของข้อยกะจะหลายขึ้น อาจจะเฮ็ดให้การออมเงินของข้อยลดลง

ข้อยยังบ่เคยเลยเพราะว่าส่วนมากพ่อกับแม่ข้อยจะเป็นคนจัดการแทน

ข้อยว่ากะมีความปลอดภัยประมาณหนึ่งเดะ เพราะว่าเพิ่นกะมีกฎเกณฑ์ของเพิ่น

กะยังบ่พอใจปานใด เพราะว่าบางเทื่อมันกะกะ

เพราะว่ามันสะดวกสบาย แล้วกะบ่ต้องพกเงินสดนำแหม

ของไทยพาณิชย์ เพราะว่าข้อยน่าจะชินนำล่ะ

เบิ่งยอดเงินในบัญชี เพราะว่าข้อยจะได้วางแผนการใซ้เงินต่อไปได้

ข้อยว่ามันสะดวก เพราะว่ายามใซ้ใซ้บ่ต้องไปถอนเงินให้มันยุ่งยาก

ข้อยว่าบ่เดะ เพราะว่ามันกะแล้วแต่คนกะเงินล่ะเนาะ

ปกติข้อยใซ้แบบรหัสผ่าน แต่ว่าข้อยว่าการสแกนใบหน้าน่าจะปลอดภัยกว่า

ข้อยเคยตั้ง เพราะว่าข้อยขี้คร้านไปขอเลขบัญชีธนาคารเพิ่นอีก

สำหรับข้อยกะว่ามันง่ายอยู่เดะ เพราะว่าเพิ่นกะจะเรียงให้เข้าถึงได้ง่ายอยู่

ข้อยว่าซ่อย อย่างเช่น พวกรายการที่ว่าซ่อยโอนออกไปให้ไผแหน่ จั่งซี้แหมะ

ข้อยว่ามันมีประโยชน์สำหรับทุกกลุ่ม เพราะว่ามันซ่อยให้ซ่อยเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อยใช้เกือบซุมื้อ เพราะว่าข้อยใซ้ในการใซ้จ่าย

ข้อยว่าแอปธนาคารของข้อยที่ใซ้อยู่ปัจจุบันใซ้สะดวกอยู่ แต่ว่าข้อยใซ้อยากให้เพิ่นปรับนิดหน่อย เพราะว่าบางรายการใซ้หายาก

เคยเกิดขึ้นตอนที่แอปธนาคารมันล่ม มันกะเกิดขึ้นบ่ดู๋ดอก แต่ว่าข้อยกะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใดคือกัน

อยากให้เน้นไปเทิงสองอย่างเลย เพราะว่ามันกะสำคัญทั้งสองอย่าง

ตอนแรกข้อยกะลองเองก่อน และถ้าบ่รู้อิหยังอีหลี กะค่อยถามหมู่

ข้อยอยากให้มีโปรแกรมการเก็บเงินจั่งซี้แหม เพราะว่าข้อยจั่งสิได้วางแผนการใซ้จ่ายได้

ข้อยใซ้เวลาประมาณสองสามมื้อ ปัญหาในการใซ้งานเทื่อแรก ใซ้จะเป็นพวกบ่เข้าใจรายการต่างต่างที่เพิ่นมีให้ล่ะ

มันสะดวกสบายโพด แล้วกะข้อยกะสิกะเงินหลายขึ้น

เรื่องความสะดวกสบายนั่นล่ะ ข้อยมักใซ้มัน เพราะความสะดวก

ซ่อยได้ เพราะว่ามันสามารถโอนจ่ายผ่านแอปธนาคารได้เลย

ข้อยคิดว่าของกสิกร เพราะว่ามันสบายตา

เกี่ยวกับการลงทุน เพราะว่าข้อยยังบ่มีความรู้ในด้านนั้น

กะควรสิมีแบบบ่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะว่าถ้ามากเกินไปคนกะสิรำคาญ แต่ถ้าน้อยเกินไปคนกะสิบ่รู้เรื่องอิหยัง

ถ้าเป็นข้อย ข้อยอยากสิปรับปรุงโทนสี เป็นโทนสีที่เฮามัก เบิ่งแล้วสบายตา

ข้อยคิดว่าควรสิมี เพราะว่าผู้พิการสิได้ใซ้แอปธนาคารด้วยใซ้เองได้

ลึกลึกข้อยกะย้านอยู่ เพราะว่ากะกะบ่รู้ว่าความปลอดภัยมันสิปลอดภัยปานใด

ข้อยว่าควรสิมี เพราะว่าผู้ใซ้งานสิได้วางแผนการเงินเจ้าของใซ้

ข้อยนะ จะไปติดต่อที่ธนาคารเลย

ข้อยว่าปัจจุบันกะเข้าใจง่ายอยู่ แต่ว่ากะอยากให้มีบางส่วนให้ปรับปรุงให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่ายขึ้น

โดยส่วนตัวคิดว่าปลอดภัยกว่าการพกเงินสด เพราะว่าการพกเงินสดเฮาบ่รู้ว่า เฮาเฮาจ่ายไปเท่าใดแล้ว แบบแน่ชัด

คิดว่าควรมีกะดี เพราะว่าคนอีสานบางคนอาจจะบ่เข้าใจภาษากลาง

ข้อยเคยใซ้จ่ายค่าไฟอยู่นะ แต่บ่รู้ว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมบ่

ข้อยว่ากะควรจะมีการปรับปรุง โดยเฉพาะตอนที่แอปธนาคารมันมักล่มนี่ล่ะ

ข้อยกะเฮ็ดหยังบ่ได้คือกัน ข้อยกะรอจนกว่ามันจะกลับมากะได้นั่นล่ะ

ข้อยว่ามันอาจจะยังบ่เหมาะกับผู้สูงอายุ เพราะว่าเพิ่นอาจจะบ่เข้าใจในบางเรื่อง

ข้อยอยากให้มีหลายหลายฟังก์ชัน เช่นสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้พิการ จั่งซี้แหม

ที่จริงข้อยกะพอใจแล้วล่ะ แต่ว่าข้อยอยากให้มันบ่มีการล่มอีกแหม

ตอนนี้ข้อยยังบ่มี เพราะว่าข้อยบ่อยากเป็นหนี้

ตอนนี้ข้อยกะยังบ่มีเพราะว่าข้อยบ่อยากเป็นหนี้

ถ้าบัตร ATM เหรอ ข้อยกะกะของ SCB นั่นแหละ แต่ว่าข้อยบ่ค่อยได้กะเดะ เพราะว่าปกติจะใช้แอปธนาคารเอา

ปกติข้อยบ่ได้ใซ้บัตรพวกนี้นะ

ซุมื้อนี้ยามไปกดเงินข้อยใซ้แอปธนาคารเอา เพราะว่าข้อยขี้คร้านพกบัตร

ข้อยว่าบ่จำเป็นปานใด เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีโทรศัพท์กันทุกคนแหละ

ข้อยบ่ใซ้บัตรจ่ายเงินเลย

ยามซื้อของออนไลน์ ข้อยบ่ได้ใซ้บัตรในการจ่าย เพราะว่าข้อยบ่มีส่วนมากจะใซ้แอปธนาคารจ่ายเลย

คิดว่ามันปลอดภัยระดับหนึ่ง น่าจะปลอดภัยมากกว่าเงินสด เพราะว่ามันมีรายการเข้า รายการออกในบัตร

คิดว่ามีความปลอดภัยประมาณหนึ่ง เพราะว่ามันสิมีรายการเข้าออกให้เฮาเห็น

ข้อยมักใซ้จ่ายผ่านมือถือมากกว่าเดะ เพราะว่ามันสะดวกสำหรับข้อยมากกว่า

ข้อยคิดว่าต้องไปติดต่อธนาคารเลย

ข้อยว่าคนอีสานส่วนมากเพิ่นบ่มีเดะ เพราะว่าน่าจะยังบ่เข้าถึงกัน

ข้อยคิดว่าคนรุ่นใหม่มักใซ้บัตรเครดิตนะ เพราะว่ามันสะดวกสบาย

ข้อยคิดว่าคนสมัยก่อนบ่มักบัตรเครดิตเลย เพราะว่าเพิ่นมักจะคิดว่ามันสิเป็นหนี้

ข้อยคิดว่าคนอีสานส่วนมากแต่ก่อนอาจจะยังบ่มีบัตรเครดิต เพราะว่าเพิ่นจะคิดว่าถ้ามีบัตรเครดิตมันสิเป็นหนี้ แต่ว่าในรุ่นปัจจุบันน่าจะมีหลายแล้ว

ข้อยว่าข้อยยังให้คำแนะนำครอบครัวข้อยบ่ได้ดอก เพราะว่าตัวข้อยยังบ่มีเลย

ข้อยอยากให้มันเซื่อมต่อกันทุกธนาคารได้แหม

ข้อยคิดว่าถ้าซื้อของแพง ถ้าซื้อ ใซ้บัตรเครดิตซื้อเนี่ย น่าจะดีกว่านะ เหมือนมันจะได้ของแถมเยอะกว่า

ข้อยว่าการใซ้บัตรน่าจะคุมรายได้ดีกว่าการใซ้เงินสด เพราะว่ามันมีรายการออกให้ใซ้เห็นว่าใซ้ใซ้หยังแหน่

คิดว่าเหมาะกับคนที่มีรายได้เป็นเดือนหรือมีรายได้มั่นคงมากกว่า เพราะว่ามันจั่งสิสามารถใซ้หนี้ตามหลังได้

ข้อยว่าเหมาะกับคนทุกคนทั่วไปนี่แหละ เพราะว่าไผกะสามารถกะได้คือกัน

ถ้าเป็นข้อย ข้อยบ่ให้ยืม เพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวแหม

ข้อยว่าการมีบัตรธนาคารเฮ็ดให้ใซ้จ่ายหลายขึ้นกว่าเดิมเดะ เพราะว่ามันสะดวกสบายแหม

คิดว่าเพิ่นน่าจะส่งการใซ้จ่ายของใซ้มาในทางเมลหรือว่าในทางข้อความ

ข้อยว่ามีใบเดียวกะน่าจะพอละมั้ง เพราะว่ากะสิกะหยังหลายใบขนาดนั้นล่ะ

ข้อยว่ามีใบเดียวกะพอแล้ว เพราะว่ามีหลายใบอาจสิเฮ็ดให้กะสับสน

ข้อยคิดว่าความเสี่ยงกะคือ ถ้ามีคนเอาบัตรกะไปกะจ่ายมันกะสิเงินออกเลย

ข้อยคิดว่ามันเฮ็ดให้เป็นหนี้ง่ายขึ้นนำ เพราะว่ามันสะดวกสบายในการใช้จ่ายเกินไป

ข้อยกะอาจจะเลือกธนาคารที่ข้อยกะเป็นประจำ เช่น ไทยพาณิชย์ เพราะว่าข้อยมีความเชื่อมั่นในธนาคารนั้น

ข้อยว่าบัตรเครดิตน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเฮาเฮาดีดีนี่ มันน่าจะมีส่วนลดหลากหลายเลยนะ

ข้อยว่าน่าจะเป็นที่มีส่วนลดต่างต่างนี่แหละ

คิดว่าการเอาไว้ใซ้จ่ายยามบ่มีเงินสด เพราะว่ามันใซ้แทนเงินสดได้

ข้อยว่าสำคัญ เพราะว่ามันน่าจะเป็นวงเงินตามความมั่นคงของรายได้เฮาหรือเปล่า

สำหรับคนที่ใซ้บัตรหลายหลายข้อยว่าน่าจะคุ้ม แต่สำหรับข้อยอาจจะบ่คุ้ม เพราะว่าข้อยบ่ค่อยใซ้บัตร

ข้อยว่าในยุคนี้บ่เป็นข้อจำกัดเดะ เพราะว่ามันมีทางหลากหลายอย่างให้เฮาได้เฮาอยู่

ข้อยว่าเหมาะอยู่นะ แต่ว่าส่วนมากนักเรียน นักศึกษา น่าจะใซ้จ่ายผ่านแอปธนาคารกันมากกว่า